ayi na totokitaju simú i dikita joré

ŋo gboso ki'boo a ko arabia loŋ ropa bösit

ŋutu' kulo diŋitan liŋ gbe'de ko toyiŋakin ko 'barik

pikipikiyö ako gatiyat

jur lo bge a lo 'but ŋutu jore kulo aje kenda köti kitaesi jore aje po i jur tindi ŋutu kulo konye' ga'yu kitaesi pajo ama'di jur aje 'durjo bge'de ko toyiŋin bge'de ko nyarju

ŋutu lo kenda kulo ponda pirit nageleŋ a ko todinidi kulo ŋutu loŋ 'ba kenda kulo koŋön na luduk naŋ ko ti kenun na

kinyölö 'de'dela 'bura lode 'dela i gugu kode kadi kode i fridge anyen gwon a kokorju

kenda a ŋarakinda riŋit niyona kogon nan bulönibulö pujö ŋo nagon nan mimiindi

a kenda na a tikinda ŋutuu kulo si'dani ko taliŋ wo si'dani 'bura ko 'börik mömörötu bge 'bayin

toyiŋga na kure a ko tomunyan na mugun

sugujö logon abulöndi

toto i lemesia

ken a tikinda nan yi medda na to'durjö na jur köti a tikinda na kenda na ŋojik kuwe' ko si'da na mede niyo' ko taliŋ

kikö lo'but parik lo 'delani koronyo kuwe i bgoke ni lo a 'boka na dili lo 'bukoni kilo koronyo a ko jore a 'yurani 'yura

kenda niyona käti a tinda na i po i ŋarakinda na ŋutú kuwe ti gboke kulo a nyen koko jujukin gareju na gbwiliŋetsi kase ti 'beron a nyen koko pupujä yiyiesi nagoŋ na 'but a nyen koko sosondu ŋojik kase i sukulu

ŋwajik na wate kune ti kendi kenda anyen lepeŋat jujuki tögu na'börik kase i gwiliŋet ko kase i midijin

tinda na gurusu i kikolin ti ko'buŋat kulo a lo'but

wate kune ko tu sukulu ko weweja ŋarakinda na midijik kase kune gboso lalyan kulo

ko yi a momora ko ŋutu' lo luduk a yi' gbeji' tojulin ko lepeŋat yi pirit na geleŋ ko wörö yi pirit nageleŋ ko gnoŋ a ŋo' geleŋ

si'da i piritön naŋ ko putu a ko ŋutu logon ko ret lo yola

piöŋ nagan lut kune kurutiyö lo jonda kolera

ŋo' nagon kenda na kokon i ririkindö na mede niyo kode niyaŋ na ŋerot yu na molu a puundö na ŋutulu lo deden to'diri gbak na kenda na a nyo na

ŋojik kaŋ ti mede kune a weja tu wa' yi sukulu

nan jujukin rerengu kuwa ko kimur i diŋit na toto ko nan toto i lemesia kata nagon a tora 'bura lemesia nagon a ko tu'yo

kakitak i pirit na kelan a ko tögu i kenisa

kenda na ŋarakinda yi 'dumaddu na tolomeran kaŋo kogbon kenda do kwinyit nago' nagoŋ do yeyeji kulys naŋ joondi to'duret könuk yi mede kode' kasu yi jur na dinyo

köju na ŋojik kulu wurja ko kujöŋ ama tiyanana ŋojik kulo wurji ko buk

teili lo gbudö di wulek wulek tiga lo 'berön lo

kinyo logon nan 'yu'yut kulo a gbanda ko janjaro ko musele

ŋarakinda ŋojik kaŋ kulo i kenda 'bakan na gurusu

Ko ŋutú kulo liŋ a kenda tomelirian gboŋ bayin ko gboŋ ŋutú kulo liŋ pupujä gurusu nagoŋ lepeŋ ŋaŋarakindi 'barik ko sondini ŋowjik kase i sukulu i kenda

kinyo kulo anyen'gboŋ a 'burön do yegga koko yi koloŋ yi diŋitan kune liŋ

ŋo na 'durjá ŋojik nawate parik kobgon ŋojik nawate pujipuji kitasi nagon tijitiju midijin kase dugidugä kadijin nago ko sondi sondu ŋojik kase i sukulu

ee eé

kenda na a ŋarakinda mede niyo' kode' niyaŋ na yi diniki' na gayeresi' ti gboke yi kikolin jore togeleŋ ŋara na yeiyeesi' yi pirit na geleŋ anyen jounda to'duret yi jur ni

ti lepeŋ tiki 'börik diŋit na yukan kode ti lepeŋ yiti yi pirit na wini

gboke lo lawija loŋoyo lo

ta gbegbe'ya gurusu anyen ŋojik kulo tu yi kenda

Yi 'boga soronyon naŋ a na 'but a gbiyani gbiya ko tup a muköni mukö a na 'but

koro'yo kulo ŋupi 'bukö yi pirit nagon a 'dume na wasaka ko a'bukö a 'yurani kaŋo

i 'dutet na lakat lo na de tú i kwakwadu

do kwakwadu idiŋitan kune liŋ anyen do röruöt kine yeiyesi

anyen nan ko mede niyo bgoŋ a moka malaria nan de toto i lemesia kata

ŋutú logoŋ ko i lo ret lo kulá jore a tindi tomunyan na muŋun

ŋara na ŋo na leleŋesi a naron kogwon do puundo ayanyan ŋo bgenge ti silim

kenda na a ŋarakinda nan tiyana ŋojik kuwe kendi kenda ŋojik yesiyesu a lo'but mede niyo bge na'but

nan de tnnoŋga miyen na yapa a mede mede ko a suluja do waju sukar nadon a do möji' möju a ŋarakinidi' ŋarakinda na do

piritön bgokiyöt momoresi kune tikinda ŋutu i pujö na ŋariesi nagon togoyu ŋutu ko tikinda ŋutu i pujö na ŋariesi nagon tinda ŋutu i tu i sukulu ko köti tikinda ŋutu i pujö na ŋariesi logon tinda ŋutu i pujö na kikö lo puesi ti gurursu ko köti ŋariesi nagon tinda ŋutu puputuru ŋerot i gwiliŋesi ti mede

wökö parik' kode' tikinda na töri logon lo 'bijo joonda 'doro'

nan nyanyar rogu na toroji a ko sati

togeleŋ na ŋo' na tikinda ŋutu' yi moka na ret lo sokan na a ŋarju na toro'bo' lo gboŋ geti lomusi köti' ko toto na ŋojik nawate ko luwaliyan a bur